E injo kanre-kanreangan a menuru'ku nu paka ka'doroa punna lanjamaki <hesitation> berasa batara, injo berasa batarayya nu battu ri batara ri haju batara toa, injo batara toayya ri allei, o nu malling to injo anunna injo, proses na ri allei rolo ri alloi ri paka rangko nampa rii erangii punna tu riolo na giling kale ji, mingka kamuninna kang rie mo pabere jari ri pabere kale ji injo batarayya injo ri paka halusu i a'pada injo kassi halusu na napa ri pallu i pada-pada ji berasa ri pallu, weh injo berasa batarayya punna mainga nganre berasa batara injo na ku lampa anjama weh ballo ku sa'ring pakkasia'ku injo, <hesitation> paka nganu ku sakring <hesitation> tenagayya do ka'doro ki anjama.